Mam wan yele e ti a tara lɔgeseba n la lɔgeseba wa'ana de la, a tara lɔgeseba n ka tebege, a tara lɔgerɔ n de nubaalise, a tara lɔgerɔ n wɔgɛ was nyaŋɛ pi a inya la za'a. A tara lɔgerɔ ti a san nyɛ la wan sɔŋɛ a nama la ti dusi kan dum e. A tara lɔgerɔ ti a san nyɛ wuntɛɛŋa la san ŋme'era la kan paɛ a inya kabɛ e. Gee a mi tara lɔgeseba n kan tɛbege ti a san nyɛ murigere kan wɔŋɛ e, a san nyɛta kusebego a inya la puan a wan tana vo'osa sɛka n sɔi la wuntɛɛŋa la tole mɛ ti han nyɛ lɔgetɛbehegɔ ti fu ka tana vo'osa suŋa fu san le kelum nyɛ lɔgetebehegɔ aayi la basɛ ti murigere n ni kɔ'ɔm wuna fu.